أكيد طبعاً الفن يحسن ال- المجتمع أكيد طبعاً، لأنه يخلي الناس تعبر عن عن مشاعرهم وتعبر عن تعبيراتهم، وبتعرف كل حاجة من الفن من الناس من رايهم في الفن، والفن شي عظيم جداً في المجتمع وضروري ضروري لازم إنه هو يكون يعكس اجتماع يعكس ال- ما يدور في عقول المجتمع، وما يقدمه من فن وبالفن طبعاً كل حاجة تمشي.